भारत मुझी मच्छियों की संख्या सोकिना गिनी। काकी भारत देश मुझ मच्छियों की सब्जी बोरी हो पर भारत की मच्छियों की परजातिया हो सो लग भाग चौबीस सौ से लेकर पचीस सौ से अधिक परजातिया पाए जाओली भारत देशोड़ी और भारत मुझ सारे मच्छिया सोकी ना गिनी काकी अच्छी नदिया गिनुए ना।